Panajanch nak nyëmay koch wi'inpywëp entre uka o pä chid, pues jue ech w'inpywëp chid porque tëko'otyë yë yanyay, t'su'uk majt'spë yë y kaba- kaba yë jiatyë xëxë nebya yë ukä, yë uk oy nyëjpë jiatyë këy kap yë ti'i nyaka wi'ikut'sëkëyëp